Pos prencipalmenti pa momentus enos que alguien se hieri e incrusu pa salval una vía en momentus compricaus. Siempri debemus lleval encima algu parecíu alos botiquinis, sobri tó, quandu vamus de viagi. Es mu sencillinu hazel-si un corti, una brecha o que t'apitanis con algu. Es más comun delo que podemus llegal a pensal. Adentru dun botiquín sueli avel vendas, agua ossigená, esparadrapus, antiséticus i a vezis aúja e hilu pa cosel una rajina. Essus los más sencillinus, qu'algotrus llevan adentru de tó. Los ai pequeñus pa llevá-lus enas maletas i más grandis palos centrus escolaris, los centrus deportivus, baris, restaurantis i otrus lugaris d´ociu. La utilidá es basicamenti remedial rapidamenti una contrariedá i, en cassu de qu'aluegu aiga que dil al espital, hazé-lu con algu de remediu hechu.